Kume muna lu dṫ baza doo farinchiki dṫ baza kume ata darhṫ ba mi dṫ dahṫ chonakṫn dan yanda e mine dṫnga wana gaskṫya wi darhṫ ba dṫ ra nakṫkṫn moyu a kullum garaho zdaku tuwun nji doo dṫnga hiyan lallai munta tṫkṫna kutu ni wiya lallai ata matsayi nji dṫ vṫrkuwun kume mun a vṫrku wan dṫ mun wutṫ kasan mi sṫbṫ funfudu amma a vṫrkuwan mun ji yifana wutṫ doo tlṫn hamba zai jika njṫ njṫma wi buri badi zirunu hama zai jika mumma wihan a rayiwan badi zira nazau kuma mun hamba nje dṫnga ka to muna tuwa tlṫn ko sṫba mbam ko sṫba kwa mbam muddin tlṫn tame saba hamba addini nuwun ko ghinsu lallai muna dṫma tlṫn dṫmau har nji tan su nda lu a rayiza adama dṫ dṫkaya dadi ka mun chonakṫn muma lu mun dṫma tla hamba du nji ma bi daha pṫyata chan zau do hamba mune sina muna dṫmatla dṫ kimaye rayi za kani mumma lu mun dṫma tlau yande du muna lu munka vṫrka ka ta dṫmanu ka muma mumma dṫma tlau, don haka mun muna tu tsa shawari kuma gyama tsṫgṫ niwan ṫna du bade kamer ta hamba de biya lallai a game tlṫn sṫba dṫ vṫrkama musamman kwa bṫ dṫnga nu nuna kṫn hama baho fiya mahi ka, to dole fa tsṫ rafu fa dṫmatla himba nji da lu ka fa dṫma tla ka dṫngahu fu du zuwai ka dṫnga fu du dṫnka dṫn don fama a wihan badṫ ratlau, kuna zdarahiya hu ṫna nji wachi ji buwai fa mara himba fada lu a duniya.

Musamman wṫtṫ tammo ya doo tlṫnu wṫtṫ goyi kai tan manan goyi ndyam tlṫnu, gyamaza tan so yika nji ma nji mahu fiya dya darhṫ ban a de tsṫgana plapiya adama wanka muna ta dṫmana godiya kusan karsheya dṫngṫ tuwṫn jika du badṫ dikaya dṫngṫ tṫwṫna dṫmaya pṫyatu ko a dṫma ma dadiyu ka to miya ta rawu sṫ dṫdawe chanwasṫ dṫ vaya bṫ dawe chanwasṫ dṫ vaya bṫ radyadyana chanwasṫ mi dṫnga ma a dama wi manufau ko adama tabṫ nakṫ wṫyu, mi dṫn dai saboda yanayi na rayuwa adama wanka ndyam ba dṫkaya a dahṫma pṫyatu ka miya ta tsaya hakuri badṫ dṫkaya dṫ daho, piyatṫ ka to miya ta dṫma gadiya ṫna gani iya hṫmba munda iya dṫnga jika mun sṫn hṫn miya miyeni hṫna bṫ buwane karanta takarda ka hṫna dṫkaya vṫna miya miye to kasan tunda mi mi gwarzdṫma miya mi tsṫgama ma shinau hṫna dṫka vṫna miya miyei ka tuwahṫ to midai miya ta godiya mi data tsa hakuri sṫbṫ a ghama du hamla fa de dṫkenya ka mi dṫnga mata wṫ manufau, mi dṫnga dai saboda hira na zamantakewe na duniya mun gode su.